Sikukuu ngheyo niifurie, nanihaniiki nichi- ni- nifurie naiadhimisha ni sikukuu ya Krisimasi. Sikukuu ya krisimasi lee ni iile thikukuu nduwe kela toshe ang'u <hesitation> nilo mfirí aleghiriwe mghe- mghekomboa ithanga na ngoo ta vyandu. Kwai- kwaimani yakwa nighire niyonileherie nayo ya kikristo. Wolililo mfiri mndue sikukuu nduwe ikela toshe getoni ni- ni- nithi nichi nitifurie na ithanga. Na ingi ni pasaka, pasaka ni thikukuu ndue naniivіkіe na hena maisha ghakwa kwakunio mfiri furekomberiwe ifuma ena- enandune. Mrungu alerumia mwana wakwe akacha isangení kimetha aghesukania ifwe na dhune temu. Akairima <hesitation> ikwera i- i- ikuuka mabanu vefu i- ifubei fuirime iva uhuru